हमन अनुभव और दोनों में पैसा खर्चा करथी। ओकर बर पाइसा रहेल तब ना जब पाइसा रहेल तो खर्चा करथी। अब जानथस ना गांव कति कितना पेइसा मिलेल सौ दो सौ मिलेल। पांच हजार महीना कमाथी बस।